أصل الكون يعني يتبادر لديه من خلال الإيمان بالله، خلق الكون وكل ما فيه سبحانه، الإسلام يذكر أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكل شيء سمى بقدرته وحكمته <hesitation> فسبحان الله لحكمته وسبحان الله على خلقه، أما بالنسبة للمعتقدات الدينية الأخرى تختلف الروايات، لكن أغلبها ما تتفق على وجود خالق أو قوة عليا وراء وجود الكون.